देखो सा हुकम राडार हुआ जका ज्यादा त्रार आर्मी वा कम्म री लावा। जैसा का जना टाइम कोई दुश्मन प्लेन अपना इलाका में क्षेत्र में घुसवा री कोशिश करा तूं आ राडार आप पतो लगवा सको। आणि आमा जन-जन तरह री राडार हुआ है जो आर्मी में काम आवा है।